أهم شيء إنك <hesitation> ترتب أفكارك عدل إنك <hesitation> تكون عندك قابلية للتحدث <hesitation> مو مو مهزوز مات- مات-تشعر إنك <hesitation> شيء قليل قدامهم تثق بحالك أنو أنا أدري كل شيء أنا فيني احكي قدامكم لا تناظر عيونهم بعد عنهم.